जो हाथी छन वो की अनोखी विशेषताओं म सबसे पहली छन की वो भत ज्यादा विशालकाय छन. दूसरी की वोंकी लम्बी सूंड छन. वेगा बाद जू हाथी छन वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंद. और वोंकी याददास्त बहुत ज्यादा बढ़िया छ.